Nenda nkulutu urye, nienda wari na mboha labda nyama na mchere kunabadisha, kwasababu ndiri valuka na nguru halafu ni vintu navienda.